<hesitation> Ɪi, ẹchẹ no yọ nya gbọbu kayi joyi yọ lọba dodu aleyi kwajechi <noise> ade mọda alẹwa, ipu koyeyi nya, abayi mọda alẹwa a aleyi tayẹ chie kaje mọ, agblugblugblugblugblu kii oyi ge lọba oyi ge lọba oyi ge lọba oyi ge lọba oyi geloba ka nyoyi jọyi yọ tipuabọ owe eyi noyi a ichika oman, ne no, gbọbu kayi jo̱yi duma lọba aleyi tuwaje, afuleyi, agbo dọọka bọba iye, ọda nọbaageyaa, ọda no wiklọ kunu, oda noge yaẹ kole biwọ biọ biyamu mlayi puolunu <noise> a, age mọ, age miyijeyi alẹwa fu lọyi yo a chẹ ọda nyi a ga keyọyi lẹ, ayi ohinma eliyijeyi kolọba agblugblugblu akwuwa ilọba akwuwa. Iwowe yabọ a, ẹchẹ noyọ nya akwọyi yọ ilọba abọ ọha oke wega nọchẹ tuma ikwuchem- ma, anya ẹmẹmẹmẹma age yọ age nwoyiyọ ije ofulọchi age kẹla lọ age kẹla ẹyẹyẹyi lọ, age mọda alẹwa fu lọ, ẹgẹ nya naya noyi lọhi gaọ a alẹgẹ ya oge tunuwalu o aya ẹgẹnya no yẹgẹ nya nẹ mọda ẹgẹ nya ẹgẹ nya. Ọda ẹgẹ nya ẹgẹ nya dọka kaya noyi tile gaọ a age nwọyi yọ ge nwoyi yọ ẹgẹ noge biyọba lẹ age nwọiyi yọ egẹ noge ba noge lohi age nwoyi yọ ye alẹwa age nwoyi yọ ọda alewa nowọda kida noge chelo apọle ge nyoche nyọtọha aman achẹ gbululu lẹ ichiche higbọba ole ki ọyin ga loba kum gweye ẹ amyọyi kwọyi wọda nachika odaka abọ igbi hije de miyijema, “yẹma kọlọba ilọhi no alọ dọka kijẹman, ọda nadọka ke yo̱yi yọ m-m ateyi wajẹ chẹ ayọyi gọdọma ẹmẹmẹma, ọlọbu iwalẹ ogbọte ọlọba wogbẹfu nẹ, abọ ọlọba wole ogbotu wogbefu a gbọbu ẹka yi mọyi ta gọgbẹfu a ije noyi bi gogbẹfu a ije ọma agbo mafu lọyi yọ ẹmẹmẹma chẹ oge jọ oge jo̱ ẹmẹmẹma ọma agbo moda alewa fulọ odan kọba n le lẹ abum ga yọ mlọ bum-ma ami mlọbum ge ba ẹbọ? Ami mlọbum ge ba ẹbọ ami mlọbum ge la lohi gla? Ipu ọma mun yọyi nyọ nya ipu ọma dọhi? Kẹ ko wipu ọma olọhin aleyi a je abe doka bọba ọma iye ajipu-ọma monma kayege kajẹgẹ nẹnẹmu lẹka jegẹ naamu lẹ, owọchẹ noge biyọnya gla? Ke kọchẹ onmonya ije. Kẹ ko wọchẹ noge tọ nya owe kẹ ko wọchẹ noge tọ nya bliye, kẹ ko wọzhẹ noge ya che nya ge mowe, olọda na-na iyeyi nage mafu noyi dọka oloje gbobu koyi yọ koyi lọba a, ọdan ka yawu ẹgọma kajọn, kwoyi yọ wọba abọ uhiche, owunwalu nẹn, oke lohi lẹa age mliyiyeyi alẹwa fu lọyi yọ ẹ kọyi a ko lọba, abọ nọyi ya kege lọba a ayi mọd alewa fu loyi ya gbo, ayi tọ tọbọ, ayi yikpela mlọbọ no, ọa noyi lunwalu taọ mlọbọ, ọdọda duna ya noyi kwoyiye, aka ipu ẹwa non, miyijeyi fu liyiyo, kla ẹmẹmẹma, egẹ du no lọnọ tuwọ otu alabọ biyọtu ayaje himm-ma ache lace oha no wadogbe kuwọ nolọlẹ kwuọ a keje kawọ mlọbuọ ayọyi yikpẹla non, ayọ mliyeji ayọ emema ọma ocho ge miyiyeyi alẹwa fu gaọ, eko neko ọma leya nọbọ ga eko nege kọka kọba mlọ nya kofulochi a ojẹnẹ, ojẹnẹ ọma alabọ gọbọ kpẹkpẹ ako nma-achi, alolonu hẹtọ ake lo daudu tọ ochokonu kpem, chẹ akobum abake heyi lẹ? Aheyi lohii, aba gbọla lẹ iyọla ko ichẹ bẹ. awọ mlyẹ kẹne bẹ, kẹ kiye a ge fọ n-nma, ale kame, mlanu, akẹla ẹyẹyẹyi lọ aloka edẹ eyeyi dọ chẹ aka kwọkọ kofulochi ma gba mẹnẹ, ọkọ kofulochi ọma nage gba, alọko gba kpem nage gbọkọ lubaibu okpa okpiho ọma alọnwula aaloje aatnijeyi alẹwa lẹwa fu liyiyaa nmanu, aalẹla alẹwa lẹwa ka luyiyaa nmanu, ẹla noge liyijeyi gobu noge chẹ lolẹ ge jẹ gobu, noga che̱ lebli bọlẹ ọlẹ kaanma, aaliyiyeyi ọma mafu liyiyaa aalọda alewa oma nwiyiyaa, ọda alẹwa nayoyi muliyiya ọma oge mọda alẹwa ta chẹ laa ge jo̱da alẹwa ipu ọlẹ ka, ije ọma nayi mafu lọbuwọ nobuwo ge la memlanua chẹ akọbunee, olela eyi nun doka oduọ fa, ọla nya nke doka kale oha ke ponon, ẹnẹ aboyi yapon ayi nen igapon, o̱chẹ dodu ẹl nuge dayi nem kepon-ma oche dodu iyapon, ochẹ oladogbe ge pogila? Ndoka koladogba ẹla ọma ihumotu no, aya igbọha gẹno ela du noge tunu. Wọtajẹ kam memla abun, achẹ lẹla oma ọma kowa gẹno, alọ lọ ọle kalọ nayi laa, alọche leble koyẹchẹ talọ noo, ebli nẹhẹ yẹ talọ alẹchẹ ge gbede ibiyon, alọ idọka kebli koyẹhẹ talọn, hgbu kọda alẹwa ọma nalẹla ẹla eyi neka tọọ, miyiyeyi alẹwa fu lọ ledọ lẹa, oge tọ ahinya oge dọ kọnyan ahe chọnu gẹn, o̱da num yuwọ noyi kwuwọ iye a nga ya ẹgẹn, oge chelyeyi ge yọlẹ kaa, abn na lẹla ọma mafu lọ a unwahu ọma okee ga ya gẹn, awọ nọwọnya a, ọda noyi miyichọnu wẹgọbawọ, ahe yọ dẹ no, achọbuwọ ẹcha ipu ewan, ọbuwo, lẹhọ tọ ipu ẹwa atan, ako klẹ ga du nọbuwọ ligwu họ bibibi kwanya kanyọ, ọma waya kojilima ọha, oda ọha noba chẹ gba nmegọ nyanu a achẹ lẹmyẹ nmọbọn, ọbuwo ọdan kale nọbuwọ ilen aje lọ aanya ohinma bi ọbuwa le ọbuwa ilen, ebiye kuwa elọ tayi nu kli, echẹ je wẹchẹn, owọma yu nọba mlọnya ge je gicho a no, abi nọbuwọ ibin.